Ny fomba famokaran'ny trompetra feo a, izy io moa zany a zava-maneno tsofina, de arakaraky ny hery itsofanao an'iny zany ny herin'ny feo avoakan'le trompetra, dikan'izay a raha tsofinao mora iny a de tsy de mahe- maneno iny zavatra iny, raha ohatra kosa ka hoe tsofinao mafy a de tena hoe heno izy io.